kehe se srang yuhi ge ngom kare sou ena pake goraci ma ake, goraci ma ake ngom ciru ena rasi, rai ongom capu se ake kambo, rai ngone poloso ena la sodia ena ma ake rasi ngom yuru, bolo uage ngom sou se giawas ma rau madubo.